एबे भुंईचाल एबे सोच्तेक माहा सब्से सुरुमा मोर दिमकावामा जुन इ दस बरस यगा याइली हलई भुंईचालवा उहे नै एसौ दिम्कवामा । तखना मुइ हल्सु काठमाडौं मा रहई <noise> एबे उ दिनवा जाही दिनवा भुइचलवा एलई उहे दिनवा मुइ हसे मोर सङ्ह्तियावा एबे एउटा लौठा ठौरा हली घुमे जाइ एबे उ लौठावा ठौरावामा जाइक तहिया एगुडा खोल्सा से जई परै हलौ । एबे उहे खोल्स्वसे हमरा बुलई बुलई जाइ हाली हसे यागा छोटेमोटे एगुडा सांकु हलौ अ उहे संकुवा जखनी पुगल्हु ठ्याक्कै तखनी नै उ भुइचलवा एलौ । एबे भुइचलावा एवैक खुनिया हसे जम्मै डिङे लगलई यक्कासी डिङे लगैक माहा एबे तखना सोचेनै हैने सकलहु कथी भेलई कथी नाही ना । एबे एगुडा हसे यागा ट्रक एवै हलिहे मुइ कहई त उहे ट्रकावासे ओथिया डिङै बडै कथी भुंयवा हसे फेरी एघरी रह्के एबे एसने ओपरा हेरल्ही एबे पह्डवा फेरी दलमल डिङै, धुरी उड्याइ, चारई सभ जम्मा उड्याई, घरवा सभ कतेक भस्कल देखै । हसे दिमकावामा त एगुडा डर पेस्लई हे इ त भुइचाले हलौ कहके, एबे तखना बहुते मन्से फेरी मरलौ । एबे भुइचाल कह्तेक माहा एबे मोर दिमकावामा झलझलती यिहे बतवा सभ नै एसौ ।